Un satéliti se quea en órbita por mé del tiraeru dela Tierra, la gravedá hazi que'l sistema se quei dandu güeltas alreol del praneta, i al estal huera dela amósfera no se farronda col roçaeru del airi.